וויזוי א זעג ארבעט, וויזוי ס'קען צושניידן <hesitation> האלץ איז, א זעג איז זייער זייער א שארפע מעסער, און ס'איז זייער גרויס, און ס'קען... ס'גענוג גרויס צו- צו צושניידן העלז- האלץ. <hesitation> א- און נאכדעם איז דא א עלעקטראנישע זעג וואס ארבעט בעסער און ס'ארבעט מיט עלעקטריק.